ان انت تنام لوحدك في العتمه وتتعود علي كدا، لأن وانت صغير بتبقي بتخاف من العتمه فإن انت تطفي النور وتنام في العتمه دي اكيد من الحاجات اللي بتتغلب فيها علي خوفك وبتحس ان انت خلاص اه انا كبرت بقي، انا كبرت ومعادتش فارقه معايا، انا هنام في العتمه ك، لحد ما بتبتدي تحس انها حاجه عاديه يعني ومكانتش تستاهل ان انت تكبر الموضوع كله كدا.